Oire vao aue tuipavao raga osia aupa vuipa paraepao opoto ora korato uvare evaiterei vearopievira rutu poupasiviro ora arei patoare, vosia vaitere aiorivere ravaitai vearovira rutu vatooi sovorivere ora era opoto oriori pato, uvavosia era aiorivere korato a vearopie. Vira rutu ora siovouvere eva oaia evaitere pa ruipa rutu paraveira vova gorigoria oaiava evaitere vearovira raga vaitere pa vea arovi raraga ruipa parovere vo rutu re osia evaite raga paupavera era korato era ragare tarapaveira era kearovira rutu pouparoviro vo ragai auere oisora vearovira rutu vaiterei sovopairera evai terei. Uva evai terei aiterea tovoava vo goru goru aia ora vo oasia uvuipara. Vaiterei raga aiopa, evaiterei opotoa rei ora ro korato.